حاول تخفف السسكر بالتدريج, بدال ما تقطعه فجأة, بدل الحلويات بشي طبيعي, مثل الفواكه, مثل أي شي, مثلاً فاكهة مجففة, وحاول تخطط لأكلك وتجهزه بالبيت, علشان لما ترجع مالعمل تلاقيه جاهز.